Han koo nriuku ma'a estropajo na té, xhiana jan barate ka pintar na pared, nrukuna ká pintarna veena ní, kena ká pintar ná jan nukuechi a kuiixi na yignia kó veenni azul chidoá, morado chikodi ña nakena xhí vee ní ajam.